Ba suweduwara ba a ni nɛ ba bɛrɛ zun diya wa'anu ma tete sirtu ba ciza ciza siyo nɛ we se han rɛstoran na ma han twa nɛ we le ho mu'in ba rɛne na ma ba elan na ba da han twa so cɛnu